Nanajaninchi nalenta kutana chi onrelo, taijan chi yuku uhá tenii yente tanchí, aniyentexo yeexo, te kutetuxo tenana yexo'ó, vexo'o nale kuna tuté koinja yexoté, kanixo u. <hesitation> tayee, yanina teyena'a kene tute yavina tena queso, taxo ayexo teniyente tenun kuka yii nina nakujini, elate n <hesitation> kekenxo lox yona'a telexna lajini la nakexo'o ta'a, xo'o na ayexo yeni yente xo'o, teyina kukuxe loko nguiniye nguininate tenanan yexo veexo, telate kutana ava'axo.